hueno ya kúni yo in ná´a ra uu-n ku iva kii ra kuniyo na ra kuu ñaa ko´yo in kuía a uvi kuía sina i´kunituku yo ntyi ka tukuna tyi ña kuu ñaa-m in ná´a nakatye ni in ná´a na ná kitasi yo a u´un tatu´n koo yo sina nakatye ra ña´ra na´ka ra uu-n yanu kuantua ñaa ntía se´e tuku iiku kò´a ntakanina nu kò´o ra ta yanu uu-m ta´ru ñaa ya ya in momento tuku ra sa´ra a´ru ñaa ku kunituku yo na ntyi katkuna ná katye ni ñatyu uvi kuá hua tyi ya´na numi nta´na ntyi ka´na a ntyi ka´na ntyi uu-m ntisakatyia na katye ni aja numi nta´nana mii na a´ru uu-m a u-n a ná síini kuna a ka´na síakú na ñaa ntitu´a tani´na sa´na nakatye ni aja ta yaa tuku na u-n yatukuna ra u-m iva ña loko na uu´kanana kò´o ña va´a ka´na tyi siempre puro u´tatu´n a kanana nù´e hua ra ikatuku tyo siniñu´a ña kusianuntua kusianutu hua ku´ni yo intyi ka in ná´a ante ka ñaa ante ka kitana nakatye ni ante ka kitana ra náa a ñá´a a tá´a kuna ra siniñu´a kuni va´a só na ta´na tyi kuni va´a na ta´na ra sa kú kitana tyi a´ru kò´o sini ta´an na ra iiva´so ni kii ta´an na ra ika kunu yaa in ya kuu sii´n ta´an tuku na tyi kò´o ta´ni na intyi ka´naka a ñá´a ko sitani intyi ka tá´a a tá´a kositani ntyi ka ñá´a ra ñatyu uu-n ña kusianuntu´a kusianutu kuá kuniyo ntyi ka´na kuni yo nahua nahua tani na nahua kò´o tanina nahua ña a tanina satiu´n na a kò´o tanina satiu´n na a tani nakuntu na ve´e a tani na s´a na in ña´a xiko na ra tava na kuu ni´na xu´un nahua tani na a´ru u-n siniñu´a iinu só ko xini yo ivaa só ko xini yo tyi a´ru in yo tani u-n tatu´n satiu´e ra ña kue ni ntako kuatyi só ko ko ve´e yo kueni ra ña´rainu ntikaa´n ko´a na katye ni ta´ru in ná ka in ná ñaa-m in ná na satiuntua satiutu nakatye ra inka ná ka uu-n mia tina mía tii´n na ra santina san´ti na ra tií na antina ika kunu u-m ika kunu i´kutani tuku ñá´a ka a ni kutani tá´a ka ntyi ká tuku taán li nakatye niñaa tyu siniñu´a kuni ta´a ná ntee uu-m a ñá´a tani santii ka ña´a a tá´a tani santii ka ña´a ra a´ru ntuu kuá tani santi ña´a ra ta ña va´a kutukuá tyi ntu kuá santii ña´a ra ntu kuá sakana tuku´a na katye ni aja taru ntu kuá a´ru in na sakana ña ra in ná santia´ra ika kunu ña´a un kò´o va´a na ja ñatyu ntika kunii taán ntiká ntatuna nahua tani na nahua kò´o tanina nahua uu-n nahua tanina sa´a na nahua kò´o tanina sa´a na mnami a tanina kuntu na ve´e a na kee na kakana yuku kakana kuna inka ñuu ku´na uu-m kunina ntyi ka niku´a ntyi ka´a takunu yaa takui takunu ya yuku nùù ya ñaa a ñuu inka ñuu kanu ka inka ciuda ku´na kunte na ntyi ká ntyi kuá ntatu ñuu ka ntyi kuá suku´ñaka ntyi kuá ntituso´a ntika ntika kuni ta´an yo ra saku kò´o yo ña yuvi tyi a´ru koña ra ta´sa ni ñá u-m sa´ni ku kuu´sii ta´an tukue a´ru a´ru ña kò´o ya nikisia kò´o ko ta´ni yo ña kaa ta´an yo nira ikara ñatyo uu-m kusii´n ta´an na tyi ña kotanina ña´ka nakatye ni